كان في ولد صغير مرة راح محل الالعاب واشترى لعبة وبعد ما كان بيلعب مع اللعبة لمدة يومين ، اليوم التالت اتفاجئ الولد إنه اللعبة بتتحرك وبتتكلم كمان طبعا أول ما شفاها جري وراح لمامته وباباه وقالهم بس محدش صدقه ، بعدها الولد قرر إنه يبحث عن الموضوع ويشوف اللعبة دي أصلها ايه واكتشف انها اسمها تشاكي ولعبة تشاكي بتتكلم وبتتحرك كمان وبتأذي ف قرر الولد إنه ياخدها ويرميها ف النيل ، راح وجري ورماها ف النيل وقال لمامته وباباه عن القصة كلها وبدأو إن هو هما يحموه أكتر ودلوقتي عاش ف سعادة